Apɔŋripǝ wǝǝ Lǝh ǝkpǝǝkǝsa amaa lah sa wǝǝ apɔŋpǝ pɨ la nya wǝ́ a lée ri wǝǝ oturu ya wɨ láa cɛkɛlɛ.